A woro zama sin mu'a benɛ mu bɛ'a mu bɛwa no'onɲa mu do ma tete mu cururu juni o muna puna obɛ wa'a o wara mu ɛnɛ han wara so woronu we wedo ma tete o yɛrɛ we lema nuwa paseke biyo o'a ji woro o vɛ ji a'o jisa buwo omi ji be tete a woro a woro toba nicoza jira a da'a mayɛ ma fason doso mu a benɛ a deriya jume un mi jisa muna